<hesitation> أفضل أن يكون عندي القدرة على التحدث بكل اللغات الأجنبية لأن هالشي بيفتح لي أبواب كثيرة للتواصل مع الناس من مختلف الثقافات والبلدان، وبتكون فرصة، فرصة لتبادل الأفكار والخبرات، وأقدر. أفهم الناس بشكل أعمق وأوسع. <hesitation> صحيح، أنه التحدث مع الحيوانات ممكن يكون شيء مثير ب، <hesitation> بس بالنسبة لي التواصل مع البشر له تأثير أكبر في حياتي اليومية.